Ma-i tiiakiq, kas orgaanilinõ om sama, mis öko süük, niiüteldäq ilma väetüseldäq kasunuq süük, agaq põhimõttõlisõlt piäsiq sääl olõma veidemb sääntsit kemikaalõ, miä tervüst kahjustasõq. Esikiq vähkä või põhjustaq keemiline süük.